उकेलेले संगीत गानामे बजाए वाला एउटा साधन बाटे। उकेलेले गितारे जैसन रहैये लेकिन ऊ गितार नैखे। जैसे गितारमे अब छगो स्ट्रिंग रहैये, छगो स्ट्रिंग मतलब छगो तार रहैये आ हमनिके उकेलेलेमे चारगो मात्र तार रहैये। उहे चारगो तारके माध्यमसे उकेलेले बजैये, आ उकेलेले बजैये त ओकर आवाज गितार जैसन त नरहैये। आ गितारो जैसन रहैये नैयो रहैये हमनिके कह सकैतारी। अब उमे त चारेगो तार रहैये त उकेलेलेमे निमन गाना बजा सकैसी हमनिके बरी निमन निमन गाना बजा सकैसी। अब हमनिके अपन हिसाबसे बजा सकैतारी, अब तोर गितार बजाए के मन बा त गितार बजाओ आ उकेलेके बजाए मन बा त उकेलेले बजाओ। आ उकेलेले सस्तो रहैये गितारके अथिमे सस्ता रहैये आ निमन बजैये आ सीखेमे भी बरी सजिलो रहैये उकेलेले। आ उकेलेलेसे बरी निमन आवाज आईये का, गाना ऊमे बजाईके लागि बरी एउटा बहुत ठीक चीज बाटेका ऊ उकेलेले साधन बाटे न म्यूजिक बजाए वाला, म्यूजिक होगेल गाना होगेल ऊसब बजाएला बरी एउटा निमन चीज होगेलका ऊ। आ उकेलेले सीखैके भी सजिलो बाटे उहेकारनसे बहुत जना अगाडि गितार नासिखके उकेलेले सीखेला आ केतना जना त अगाडि गितारे सीखैये। त उमे त कोनो अथि न भैल, आब जेक्रा जथी सीखे मन बा उहे सीखैये।